வங்கி என்பது ஒரு நிதி நிறுவனம் ஆகும். இது வைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறது. கடன்களை வழங்குகிறது மற்றும் பிற நிதி. சேவைகளை வழங்குகிறது வங்கிகள். பொருளாதாரத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். பணத்தை சேமிக்கவும் உருவாக்கவும் உதவுகின்றன.